Tar nabi llona, tar long uu wellan doliru nobala, nobag ken simisan nane tangisili, irkuna gon nubi nubala nab digda, nab logon jellig jelillu, nab logon enjig idirtichiru, nab logon malle teni naba firgina, dunia malle naba janaliaigi, nabba nay dolimuni? Nabin lon, nubin nasi nabilog shora fijinan enji udogo, nablog idii shogholina, mulael ton naba dukinan, nabin, nab kignin uu nubal eska tigjimu, nabikoni, dunia malle abak tana mirina, talogon nabrai enjig ken tangsi tenig idaina, nab dehebin lloni li udogo, takon iga naba jiliken.